Təngate mən sʊnən n'təngan ko <hesitation> təngate, ka yəm ni yangʊ ka berangi akak jʊtə kwangi rə kuum rə koi. Təngate tənga kaa yəm niyangʊ rə jənii mən mairi, mən mai n'lɨgɨndə kwiwʊnki, mən mai n'lɨgɨn də kwaʊwʊnki hangʊ ka yəməm wʊ n'ni fʊwiyʊ n'hangʊ a yəmbe. Mən mai n'lɨgɨndə kwiyuwʊn kə n'dʊk kə kwaʊwʊnki mən be tənangi, ni tɨsotən kʊtərti wʊ torən hangʊ sitən kaggi ka yə jiirda niyən. Tənga kayəm jiirda ni nə wʊgoni, ka yəm dʊtətə ni tori mairi yorangi a kaggu kamən yora kakka təngang jʊtə kwangki wunii koki n'hangʊ ka yəmən, buu n'hangʊ rə dunki ba dəmən ba benən ba dəmən ba nga go moo bəraki kayəmgo n'niyangʊ a bɨgɨn. Ki nʊbə gəgii agwa yariyʊki buu na n'sotən yəmki ba nyəgəlməm meba nəngnga yari nyəngkə məm kəma rəgəng. Fəla hangʊ achumən beriki me ba nəngnganən yari meba nəngnganən kiyar, kɨrtəne wangi yʊki ba dəməmba jəlmanən durrə langngərdangʊn, ba nanii a jəlmanən <hesitation> ɨbwi amʊ ra langngər bʊraki hangʊ ka yəməngo mən niyongʊ bən dəmən n'nəngnga kʊsi gəre, bə dəmən a nəngnga nən kʊsirə juumnəngʊ bərki ka yəmgo mən niyangʊ kayəm jiir damʊn kayəm dʊtətəmən mairi kamən yoran giya kak, ki nənʊmən bəbaʊ nyəniki na kamən ne jənii jaʊri mən torəki kayəmən go nən mwe meba nəngnga nən yari bənə hangʊ menni men n'ni wʊba yəm bwiragʊwi rə nyagʊwi bʊrigərə nyang tənga ka yəm jiirda niyən tənga jʊtə bən nəngnga kə n'yəm ka yəm go n'niyən gʊwi, fʊla niba kɨrtənangiyʊ ka dəmən. kadəmən marəgo moo, kadəmən nə jəmarə dudaniyən, ka dəmən kɨrtənera ni ka nanʊ nəng kʊtagʊ nyaniki wargʊ ka nəngnga jənii yaiye. Nigri ka dəmən tʊrsatən yʊnang ka dəmən tʊrsatən kak yurotə kak ki təngaka nuii ləmang kika yəmgo niwe nəwʊgo. Ka churɨ kəmtamʊ ka yəmən, ba dəmən ba daatən amwi a kɨng bərki ka yəm go mən niyangʊ ba dəmən gʊ n'miitən jʊtəkwai mən kwai rəwi babeba siyagai rə bwigo bərki ka yəmgo mənə wʊgo, mən faʊmən tɨsotən kʊtərtəki ka miitəna mwi, ki mən faʊ mən yammən kʊsam ki mən yəmmən yiimki ka miitən a n'mwi. Tənga me n'jiiwa yəm jiiwʊ nya ra jii bwirai, hangʊ n'tənga mənibo kayim. jiiwa ywogo nəwʊgoi, ka yulo jii ka yəm jiirda niyangʊ wʊn kən nyərakən sʊwe rəgə jərang mo a nuii jiirda niyang ʊwʊrri na niyangʊ abukika ngare go nioo ki ka yəm go niyangʊ kə bɨgɨne niyangʊ kə bɨgɨne, berigərənyang mən faʊmən sʊwe mo təngaa kayəm jiirda niyangʊwʊn kayərri dʊtəttə niyangʊmairi jʊtə kwang kamən yorangi a kakki ka yəmənrə kuumrə ko meba nga a nəngnganən yari bərki ka yəmgo mən niyangʊ me batən jii bwira bəki kəyəmgo mənəwʊgo, jʊtə bən yəm rəgi mo n'hangʊ ka yəmi jəlmatang abwitən jəlmatang a dur nabo ngatanga mwirə jiirdan jiin da təngan go moo bərigərə nyangjiimən sʊwei mən siya gaiwe.